Masin agarafeez o so hawrindini ndereeji ɗii a fonndii ɗi tan; a wattan mo hoore too ñoƴƴaa. Nde kaa mo nanngaɗi fuu. Walaa ko waɗi ɗun duu so wanaa tawee nafaa muuɗun. Ɗereeji maaɗa caypitittaako so tawiii aɗe jogii keewɗi. <hesitation> Ɗun kaa, faa tawee ana waawi mooɓude ɗereeji ɗii no yaafiri.